L'arti è na cosa assai mpurtanti pi la società ntera. L'arti si fa linguaggiu univirsali e tutti, si vonnu, ci ponnu leggiri biddizza, riflissioni, soluzioni. Si la genti fussi aducata a la biddizza, comu dicia Peppinu Mpastatu, nun s'accuntintassi di lu mali chi firria ntra li vaneddi di la società.